Tá nati nidá nayukú ngui naxu tenu no nriá no capulin no ihónio, te ñó kidanguati han xakú nó kañiti ño kidanguati kiluchiti, tiñokaniti ti ñoo ta uhé ta utí daña'a.